Hewan yang-yang suka berkeliaran dimalam hari itu paniki paniki ini kan istilahnya siang dia tidor malam dia bangun nah itu apalagi yang misalnya dia pe-dia pe musim musim mangga bagitu atau musim buah buah itu kan memang dia paling suka berkeliaran dan itu diap-dia sering makang mangga misalnya dia makang mangga kase tinggal stengah trus dia pigi cari lagi mangga yang-yang masih bae bae dia gigi kase-kase stengah dia kase tinggal trus bagitu jadi paniki ini memang salah satu hewan yang memang dia kase rusak buah buah apalagi satu itu mangga itu karena kalu tarada itu dia sering <hesitation> makang mangga kalu tarada dia bawa terbang baru dia-dia kase jatuh jaoh dan itu tong sering dapa misalnya kalu musim mangga itu kan torang sering bajalang baru sering dapa tiba tiba eh ini tarada pohong mangga baru ada mangga itu paling binatang itu sudah karena memang dia pe <laughs> apa <hesitation> aktifitas itu memang dimalam hari tu itu nah selain paniki itu itu ada satu jenis hewan binatang itu dia pe nama kuso nah kuso ini juga dia paleng suka makang buah buah misalnya cempedak itu kan dia makang so kase gaoto pa dia so kase rusak dia so pi cari yang laeng deng dia itu kalu kaluar itu biasanya di <hesitation> bulan bulan tarang nah bulan bulan tarang itu memang ini kuso ini paling banya kaluar.